Nah yang pastinya nanu kama, boma nanu ruang tamu, ruang makan, dapur, yang pastinya taman, halaman depan, halaman belakang, teras samping no teras depan.